कुत्ता मुख्य रूप से अपरी शरीरे भाषा आवाज़ अर गन्धा माध्यम से एक दूसरा से बात करदा छिन उ अपरी पूँछ कान अर शरीर की मुद्रा माध्यम से वे अपरी भावना ते व्यक्त करदा अर ऊ भोकिते अर गुरेते भी अपरी बात ते बातोंदा छिन।